Li pinguini sunnu ntra l'oceddi chiù granni di lu munnu e vìvinu nni li zoni friddi unni c’è sempri nivi e jelu. Li pinguini, quannu hannu bisognu di quadiàrisi, stannu vicini ntra d’iddi e in zoni unni nun ciuscia lu ventu. Li pinguini resìstinu bonu a lu friddu e pi tali motivu nun hannu tantu bisognu di stari a lu càudu, avvicinànnusi ntra d’iddi. La temperatura ideali pi li pinguini è ntra li menu vinti e zeru gradi.